Pues la có, la có ka ni cuih náh shía la saih de shiu, shiu cui na la có ká ni báh muo loih ngo oh fu buoh ngo já có puoh jóh pues joh buoh có puoh casi once, doce gi chie ná fu chía main che náh zóh jé táh celular gi taum, jé oh buoh taun jéh oh cui náh cá nih shiu, shiuh cui náh ain-ain chiu ña, ñiu hora cui náh aih jóh óh shiuh shiu cuih náh pe laig, oh áh taum náh rain náh nain escuela baíh oh áh cui ná shiuh de óh éh áih laih bá tiempo cui náh jai la fuo noh chiuh, ña, ñiu hora cui náh pe laig ngo já có puoh antes gi oh faih báh já la cuig gi oh laig cuih ná por que náh rai muo ná naih óh náh naih uh tsá oh <noise> jóh peh laig ná. ná loihh ná bá aigh ná cu muo shiu aig-aig yáh hora loih náh jo aih la jo báh-báh oh giáh lóh cui tsáh laih jaig la oh dáh cuih náh jaig ña ñiuh hora cui náh la cóh buo por que muoh cuai náh fu buoh jo oh jé celular gi taum buoh gi taum jé celular zóh jé oh pues jo-jo áh la cui náh jó aih ain cóh-ain có doce oh aig oh giáh-oh giáh nain ja la cui ná oh giáh kui náh aih-aih oh ña ñiu hora áh aí kui na do laih yá hora loi na báh na, cui náh tsáh.